د پخلي لپاره د اوسپنې، المونیم، او سیرامیک لوښي کارول کېږي. اوسپنیز لوښي د غوښې او سختو خواړو لپاره ښه دي. المونیم لوښي ګړندي تودېږي او د سبزیجاتو لپاره مناسب دي. سیرامیک لوښي نرم او صحتمند پخلی کوي، لکه د کچالو لپاره. هر لوښی خپل ځانګړی استعمال لري، د خواړو له نوع سره سم.